Oyi diara me han han papiera nɛ baro papier-de-vɛr ra <hesitation> biɛsi oyi mina a tini ho vɛri ji don to mu waati so o we seni papier so a zo ci'ana ni ji yirawe a ho no'on nɛ zo mibin a ho no'on so bɛ ɛsi <hesitation> ba twa han yi duvo to oyi so ho ho papier so a tira he o ɲubo ciana a bun a'o cunu mɛ se